آنکھوں کے رنگ کا سین بہت انٹریسٹنگ ہے، میرا خیال ہے کہ نیچرل آئی کلرز میں لگ بھگ چھے یا سات آٹھ الگ الگ خیسم کے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ جیسا آپنے کو براؤن بول سکتے ہیں، بھورے کلر کا، نیلا ڈیٹ اِز بلو، گرین ڈیٹ اِز ہرا، ہیزل، براؤن گرین مکس <hesitation> اور بلیک تو بیسک ہے۔ پھر کچھ ریئر ہوتے ہیں جو پیلا اور وائلٹ دو ملا کے رہتے ہیں، تھوڑی سی پرپل شیڈ دیتے ہیں۔ ٹوٹل میرے حساب سے آٹھ سے نو، بالوں کی طرح آنکھوں کا بھی <hesitation> رنگاں ہیں۔ آنکھوں کے بھی ہر انسان کے جینز پر ڈیپنڈ کرتا ہے اور کبھی کبھی لائٹنگ ایریا میں بھی رنگ تھوڑا الگ الگ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور اس کے ساتھ میں ٹیمپریچر بھی بہت زیادہ فرق کرتا ہے آنکھوں کا کلر چینج کرنے میں۔ جینیٹکس میں تو ہم بول سکتے ہیں سات آٹھ ٹائپ آنکھوں کے کلر سے۔